إي بالنسبة ليا الرياضه لنعمل فيها صعوبات هي السباحه، معنديش قدرا كبيرا على التحكم في تنفسي تحت الماء و مرات نلقى روحي متعبه في المسافات الطويله برغم من هذا نحاول نطور من نفسي و نعمل على تقنيات السباحه خاصه مع التعلم التدريجي لكن بصراحه منحبش السباحه ياسر على خاطر منحبش إني نغرق.